Më yë du minëyëm yë po'ojpë kidyëy kap je du oy nëkë jukyatëp, jak je jo'ot du mko'op jotyë mëdatëp mich dun nyanëjuëyëp nebya najk dun po'ojpë kidyëy mëdë, më echkyëxpë kap du oy naka nyawëwëp, në ko'o je mabëdëkanyë je'a je jo'ot je, ti'i jo'otyë jadun du këxë mko'op jotyë nya met'sëwany oy madunäjtë nya met'sëwany, ma oy najk mja ka'ay ja u'ukäm ji'im je kyëx met'sëwany në ko'o jedun mëdë ji'ib nebya dun të majkëyën pues kaba dun oy naka naka yukyatëp oy mëdunajtë dun myet'sëyëp.